Hewann yang paling sayo takuti tu ular, kareno dio selain punyo bisa dio biso jugo melilit manusio kan, nah dulu tu sayo pernah keno gigit ular, sayo ni berangkat ke yasinan atau kenduri di tempat kawan, nah balek nyo tu sayo sudah nyampe depan rumah, tapi kek sudah depan rumah tu kek dak berani masuk, dak tau ngapo gitu kan, terus sayo balek lagi tu ke tempat kawan yang kenduri tu, belum sampe sano, tibo-tibo kek ado yang gigit di kaki ni, kiroin kucing kan, jadi sayo tendang-tendang lah, lah rupo nyo sayo keno gigit ular, nah sampe sekarang lah sayo dak berani lagi dengan ular, kek takut bae kalo nengok ular gitu, awalnyo sayo ko dak tau kalo sayo ko di gigit ular kan, nah sayo kiro itu tu cumin kucing atau anak kucing yang dak sengajo sayo pijak, terus dio nyakar kaki kan, tapi pas di depan rumah kawan yang kenduri tu sayo cek lah kaki sayo, terus, kek ado titik duo merah gitu kan, bekas gigitan ular, nah disitu sayo ingat kato orang tuo tu, kalau di gigit ular tu jangan langsung masuk dalam rumah, kek nelan air minum, air minum atau. Aek ludah kan, atau makan-makan kek apo be yang biso dimakan gitu nah, sayo telan lah aek ludah sayo, terus sayo panggil kawan-kawan tu, sayo panggil lah, sayo bilang sayo lah di gigit ular, nah kawan-kawan nih cepat lah awank in, bawa sayo ke tempat berobat, nah sebagian tu nyariin ular, ular apo yang gigit sayo tadi kan nah sampai nyo di tempat berobat tu sayo di obatin lah, kek dikasih batu kecil dari mekah gitu kan, dari mekah di tempelin ke kaki sayo ni, nah itu tu lamo baru biso lepas kareno katonyo tu, nyedot bisa yang ado didalam kaki ne, bekas di gigit ular, nah, itu tu, setelah biso. biso ular tu habis, batu tuh jatuh, jatuh dewek kek gitu, nah terus, kawan-kawan ni yang nyari ular tu ketemu lah ular itu tu kan, dak ular tu jenis apo yang jelas ular tu warno itam, terus di bunuh lah, nah katonyo tu, dak boleh di bunuh kato nyo, kalo di bunuh tu kek-kek pantangan gitu, nah besok nyo tu sayo demam lah kareno di gigit ular tu kan, sekitar tigo hari sayo demam, demam, di rawat dirumah. Nah semenjak itu <hesitation> sayo kalo nengok ular jenis apo pun, takut pokok nyo.